अटकड़ी ओसी रो, कि तरहें काई लाग अटकड़ी ओसी बनावे। <hesitation> कि तीनों काज काई जे जाड़काने रोहे। तीनों काटिन, शीलिन, चे काई पातिल लाकरिन, तुझे दारूने रोहे। कि तीनों काज काई तीनों डूबाडिन, तीनों काई पातिल लाग सीलिया काजेन। तुझे दारूने डूबाडिन, <hesitation> तीनों काई पातिल लाकरिन, तुझे दारूने डूबाडिन, तीनों काई पातिल लाकरिन। तुझे दारूने डूबाडिन। तीनों काई पातिल लाकरिन, तुझे दारूने डूबाडिन, तीनों काई पातिल लाकरिन। तुझे दारूने ड कालिन, ठिनडरे उपर पला। चोकर चोक चेर, ती ठिनडरेहम रोगेड ती चोक दब जायते हम थोसा करीं आत्कु दपाड़ जे।